كنت هختار عالم خالي من الجريمة لأن دوت هيزود احساس الناس بالامان ودا أهم احساس يقدر الانسان يحس بيه لازم الانسان يكون آمن على نفسه وعلى اهله وعلى حياته و <hesitation> لان دا من جودة الحياة يعني تحسين الامان من تحسين جودة الحياة وانه يكون واثق واثق ان مش هيحصله مشاكل في اي وقت